Wo yilìɔ sèèìm kòm e taìŋ muŋ manàŋ wèè mauŋ gbìlà mùŋ banàuŋ mauŋ sùà kɔɔ, mauŋ gè manɛ̀ŋ sùà maŋ gbiŋ mauŋ vàì maŋ hɛiŋ, maŋ bànè wɔŋ kàa mauŋ noo gbùwà maŋ dììyà hmɔ̀ɔ̀ɛŋ ko dìlìi mauŋ dòwà tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, mauŋ dòwà, mauŋ dòwà ɗewe kiiɛ̀ gbiŋ manaŋ mauŋ dòwà lɛ, mauŋ ngàà bànè hàa, wo nyùùŋ wii hnàŋ mauŋ wuŋ kiɛ̀ŋ wo koà, è jùà.